डिजिटल कैमरा तस्वीर वीडियो लेने का एक उपकरण हो ये डिजिटल मैमोरी में तस्वीरों को कैचो। डिजिटल कैमरा एनालॉग फिल्म कैमरे के मुकाबले में अच्छे हो फायदेमंद हो। ऐसे आम गतिविधि लोग का करो आई लागे नोटि लागे अतुक हैरिसको।